Aotry, asasany, raiky, raiky sasany, roy, roiky asasany, telo, telo sasany, efatry, efatry sasany, dimy, dimy asasany, enina, enina asasany, fito, fito sasany, valo, valo asasany, sivy, sivy sasany, folo.